انا بل النسبة لي احب اسكن بمدينة لان انا نولدتو بيها وتعودتو عليها وعلى طبيعتها بس هم نحب سكن القرية والريف واحب اخذ بعض الراحة بيها من هوسة المدينة والازدحامات احب اغوح للقرية او المزرعة ازرع بيها واكل من ثمراتها اليزرعتوها واشتم من هوها النظيف الي بينو قليل تلوث وما مثل المدينة وهم ما احب اظل هناك طول العمر لان انا تعودتو على عيشة المدينة واكيد شغلي بيها واهلي واصدقائي ومنطقتي واحب اتفتل بشوارعها بليل بل النهاغ بصراحة ما احب كثيغ عيشة القرية طابع نحنا متعودين على المدينة واجواء المدينة فنحب نكون داخل المدينة دوم يعني الشغلات كلتا قغيبي علينا مدارسنا وظائفنا قغيبي علينا احسن من حياة القرية وهشكل.